Mi haali ɗun e mɓettaade non, mbiimi mariyaasi ɓurani kan. Ko waawi ɓeydaade e mariyaasi. Yo hannde lido ɗum ana yewtina neɗɗo ana fijida- e giƴiraaɓe muuɗum.